Nnu, nba, ntu nyin, ntnu, tnayin, tnaba, nyimwanyimwa, chiwagbmayin, nwo, awoche gbmayin awochei aba awo cheiala awo chei anyi awochei atnu awo cheitnayin awocheitnaba awochei nyimwa nyimwa awochei chiwa gbmayin shiba shibachegbayin sheba chei aba sheba chei ata sheba chei ayin shiba cheiatu shibaceitnayin shiba, cheitnaba shiba cheinyinmwa nyinmwa shiba chei chiwaghmayin shita shita, chei gbmayi shitacheiaba shita cheiata shita cheiayin shitacheiatnu shita, cheitnayin shita cheitnaba shitacheinyimwa nyim mwa shita chei, chiwagbayi shiyin shiyin chegbmayi shiyincheiaba shiyincheata shiyinchei ayin shiyin, cheitaayi shiyin cheitnaba shiyin cheinyinmwa nyinmwa, shiyinchei chiwagbayin Shitnu tnuchuata shitnucheiayin shitanu chei atnu shitnu chietnayin shitnucheitnaba shitnuche nyi nmwa yinmwa, shitnu chei chiwagbmayi shitnayin shitnaginchei gbayin, shetnyin cheiaba shitnayin cheiata shitnayinchei ayin, shitnayicheiatnu shitnayin cheitnayin shitnayincheitnaba, shitnayichei nyimwanyimwa shitnayin chei chiwagbmayin shitnaba, shitnaba cheigbmayin shitnaba chei aba, shitnaba cheiata shitnabachei ayi, shitnabanchei atnu, shitnaba cheitnayin shitnaba cheintnaba shitnaba cheinyimwanyimwa shitnabachei ciwagbmayin shiyinmwa nyinmwa, shinyinmwanyinmwa, cheigbayin shinyinmwa nyimwa chei aba shiyinmwanyinmwachei ata. Shinyinmwanyinmwa chei ayin shiyinmwa nymwa chei atnu, shiyinmwa nyinmwacheitnayin shiyin mwanyinmwa cheitnaba shinyinmwanyimwa chei nyinmwa nyinmwa, shinyin mwa nyinmwa chei chiwagbmayin, shichiwagban yin shichiwagbma cheigbmayin shichiwagbmanyi che aba shichiwagbmanyi cheiata shichiwagbmayin chei ayin shichiwagbmayinchei atnu, shechiwagbmayin cheitnayin shichiwagbmayin cheitnaba shichiwagbmayin, cheinyinmwa nyinmwa, shichiwagbmayin chei chiwagbmayinn tagyi gbmayin